لو كنت مضطر لتثبيت عمر واحد بختار عمر الثلاثين. في هالعمر بيكون عندي توازن بين الطاقة والعجمة. اقدر استمتع بالحياة واكون قد حققت بعض الاهداف. لكن بعد عندي مجال للتعلم وللنمو وللقوة اني اقدر امارس رياضة قوية اقدر اقوم باعمال مجهدة هذا العمر المناسب